La kuro’ xen júú kiee’ nɇɇ kamiüü fáá’ráá’ jnáá’ e eráá’ lajy <hesitation> lajy e xa re nɇ re fá’ra e e je jmⱥⱥ dxíí kié’ la ku xen lýi’ la ku ro’ xen ‘nɇɇ jé söö’ tá’ la llää tá’ e la kuɇɇtá’ fí, e jé jö e bii jmⱥⱥ dxíí kié’ je re lɇ e ‘ná’ ly tin dsa xé’n ga e re kö’ e la jóó’ e re kuɇɇ dsa juí e la jó’ e re ngý ejö la nɇ ‘nɇɇ’ köö dse dsaana jná e kiee’ caarro la ku xen motor la ku xen, la ku xen ji e dse sö’ la ku xen la jy ejö e jmⱥⱥ dxíí kie’ xiro ji’a dse sö’ ki xiro e a jia’ dxó pues jia’ re lí juó’ e re jmⱥⱥ tá, y la ku xen ñí kiee’ ta jmí’ lɇ ñí kiee’ je jmⱥⱥ tá jy lyy’ la kuro’ xen e nɇɇ e xí’tá’ gasolina, je xíí’ tá’ nóoó je xíí’ tá’ xiro a xa a re lɇ dxó jia ‘mýi nóoó jiá’ ‘mÿi o jia’ ó gasolina, e la nɇ ‘nɇ’ dse dsaana jná e re lí fó’ re ngy köö kamiüü.